بفضل زيادة المال لانها من خلالها اقدر اوظف ناس يسوون شغلي وبهالطريقة بيكون عندي وقت وفلوس اما اذا اخترت زيادة الوقت ما اضمن زيادة الفلوس اذا فكرنا فيها شوي بنلاحظ انه زيادة المال هي الخيار الاذكى